Dulu tu kita pe papa pernah bilang tu kalo ayam mengenal dia pe pemilik itu dia pe cara untuk dia pe cara tu ngoni pelihara dia dari memang dari tolor ngoni kase menetas dia <noise> jadi dulu tong tong pe papa tu memang dia pe hobi pelihara ayam jadi setiap pagi bangun pagi tara urus depe anak kong dia pi urus depe ayam jadi dia pe makanan setiap hari-hari tu kaya jagung makanan sisah untuk makan sisah semalam atau kaya makanan-makanan basi deng bagimana sampe ayam itu bisa tau dia pe tuan tu karna <noise> itu ta pe papa tu dulu memang paling cinta skali ayam da dapa depe ana jadi ayam tu dia menunjukan depe kasi sayang di dia pe tuang tu dengan cara kaya depe tuang tampa suru pigi masong kandang dia so pigi masong kandang sesuai die pe jam jadi setiap hari tu dia begitu saja jadi ayam memang dia pe aktivitas tu setiap pagi cuma kitong pe sebe pe aktivitas tiap pagi tu cuma kas makan ayam apalagi tong pe sebe tu pelihara ayam-ayam bangkok itu dia pe ayam bangkok dulu di rumah tu ada sekitaran dua puluh la jadi dia pe ayam bangkok tu dia pelihara untuk kase bakulae jadi setiap bangun pagi kas bangun kas makan ayam tenga-tenga malam kas makan ayam sampe dulu dia pe cerita ini to dia pe cerita dulu. Kita jaga <hesitation> pancuri tape papa pe ayam jadi dulu satu kali ta pernah pancuri ta papa pe ayam tu kong papa tanya nih pernah ilang sapa yang ambe kong ta tara mangaku kong lama-lama pencuri kedua kali ada yang ilang lagi kong sebe tanya ayam ni sapa sebenarnya yang ambe ka padahal ayam bangkok ni tara bisa terbang deng tamba tong pe sebe pe tong pe sebe pe kandang ayam tu so kaya deng rumah jadi bukan kandang lagi tapi rumah jadi dia tanya bakiapa kong ayam ilang-ilang pas depe ketiga kali pi ambe ternyata dapa tau gara-gara kandang ayam saja dong pasang cctv sedangkan kandang ayam saja dong pasang cctv kong cuma dong pe rumah saja rumah <hesitation> sendiri saja tara pasang cctv cuma dalam kandang ayam dari situ mama tu kaya su pamalas urus ayam e lia-lia ayam trus gara-gara ayam tu setiap pagi sebe kase kaluarg kong dia bere di apa di teras kong ajus jaga ba sapu ba pel su pastiu kong kaya contoh sebe jaga pigi kaluar kota itu ajus jaga babadiam suru kita tangkap ayam satu baru potong untuk kas jadi kaya opor ayam kecap kalo ayam bangkok tu biasanya tu dong biking. Ayam-ayam rendang bagitu jadi dong kasi dia pe cara tu cara pembuatan dulu tu kita lia ajus biking dia perna suru kita pigi di pasar beli kaya sere ini gula merah kecap dan macam-macam rempah-rempah begitu tu trus bale kamari dia suru kita ayam untuk rebus setelah dia pe rebus e <hesitation> aer mendidih abis itu ayam su masa kong dia so balombo tapi memang ayam bangkok tu tara akan lombo biar rebus lima jam lagi tetap dia karas kaya karet jadi dia pe setelah aer so mandidih ajus suru kase buang depe aer tiris pa dia kong tong pe ajus bikin nasi poloko yang ayam kecap tapi dia padis tapi dia dia asam itu makanan sulawesi yang yang enak si jadi kalu sebe jaga pulang liat ayam ilang itu berarti sebe su maraju jadi kalu di rumah tidore kan yang di tidore rumah tu rumah tu ada dua jadi kalo dulu ni rumah cuma satu cuma rumah rumah dulu ni skarang so tara tinggal gara-gara su bali rumah satu lagi ini jadi rumah yang lama itu tong pe sebe kase jadi kandang ayam jadi kalo sebe pigi kong. Ajus suru ajus suru kita potong babadiam ayam sebe pe bale kong dia maraju berarti dia tidor deng ayam di rumah sana jadi kalu dia pe setiap hari begitu sampe dulu ajus tuh sampe mo jual samua dia pe ayam gara-gara dia cuma kerja cuma pelihara ayam padahal tara dia pe manfaat ada depe manfaat kalu tong pe sebe suka kas bakulae ayam jaga kas babataru tu dia ini dia pe nama apa judi judi <noise> dia sering kas bakulae ayam sampe dia dulu dapa tangkap deng polisi gara-gara dia pigi kase bikin bakulae ayam tu sampe dia maso kamari kantor polisi tapi sukur dia bebas gara-gara tara terbukti jadi tong pe sebe dulu tu dia pe kegiatan cuma itu itu itu tapi sala satu manfaat juga pelihara ayam itu untuk kalu tara pelihara pas dulu tu memang pelihara ayam tu rumah tu rame pas ayam su tarada kong rasa kaya aneh so sunyi pagi-pagi so tara suara kan biasa biasanya pagi-pagi itu kaya ayam berkokok pagi-pagi apalagi tong pe sebe tu ada pelihara depe nama ayam tatawa jadi ayam ini tu dia dia unik ayam tapi dia tara berkokok seperti ayam biasa tapi ini ayam dia dia tatawa. Kaya selayaknya orang tatawa babatul jadi di sana di tidore dulu tu ayam tatawa tu cuma satu di tong pe sebe pe rumah karna tong pe sebe ambe taratau dari mana dari dari sulawesi kapa kong orang-orang kaya heran ini ayam ko bisa tatawa dong sampe kira burung kakatua gara-gara ayam tatawa tu memang dia pe warna warna putih bersih baru ukuran sama deng burung kakatua ni jadi dong kira itu tu burung pas lama kelamaan barmaeng-barmaeng di rumah dong tau ayam ma jadi dong jaga kasi kasi kaweng ayam katek deng ayam tatawa jadi banya skarang orang yang punya ayam tatawa di sana gara-gara tong pe sebe tu yang bikin viral ayam tatawa yang ada di sana padahal ayam tatawa tu tara bisa makan gara-gara dong bilang di dalam agama islam ayam yang menyerupai kaya sifat sifat manusia atau berbicara kaya manusia itu tara bisa tara bisa tara bisa makan jadi dulu ayam tatawa tu cuma seperti ayam ayam hiasan itu nya pe rugi tu di situ gara-gara bera-bera sabarang jadi tong pe sebe tara perna urus dia jadi dia tu tidor di kandang <hesitation> tara tidor di kandang kong <noise> dia tidor di pohon mangga trus cuma dia pe mines tu dia dia bera-bera sabarang sampe. Rumah dulu bobou kaya deng orang kaya kaya deng tai berserakan begitu apalagi ayam tatawa dia pe tai tu memang bobou skali jadi dong di sana tu sampe apa e ayam katek deng ayam tatawa saja dong sampe susah untuk bedakan gara-gara su bentuk so amper sama trus dia pe berkokok su bukan kaya deng ayam tapi dia tatawa seperti biasa jadi itu bikapa ayam tong pe sebe pe ayam tu banya kaya contoh bangun pagi itu baru kaluar dari rumah sa ayam so bakumpul depe kaki padahal dia dong so tau dong pe tuang tu yang mana dong pe musuh yang mana dong pe tamu yang mana jadi kalu tong pe sebe so datang berati dong so ba ekor baru dong minta makan itu salah satunya ayam kaya bagitu tu apalagi dulu tong pe sebe biking kandang ayam di dalam rumah itu ajus marah-marah sampe gara-gara salah satu rumah kas jadi kandang ayam baru bukan ini ini bukan kamar tapi dalam rumah dong bikin kaya kandang ayam kaya apa e kebun binatang begitu cuma dia pe isi dalam tu cuma ada ayam.